Laf Belgium inn tunnen laf bekenuu. Laf tun lilla umoja kabdii. Ishin inama ishiannen faan woljira. Amminen dib ede wolfedaa. Inaman kunnen amminen ishin unity akan kabdi, unity ishin kabd kunnen, dib ete yaani wollin daati, bolli wot chachate, wot gammade. utamaduni ishian jarolle ishian duran akas itati. tunninen horri horreti, tunninen amminen dib ete won orrru tannen kas uf shughulishiti .sagale ishin nyaatinen sagale oruati, taak workiafa, majaboafa ,shushuafa, yaaani <hesitation> shabalake tan fa akan nyaati. dub amminen tunninen yaani wonni akan nyaati mayeden hanqarqaresfa.